Dizuma che la cutüra, la roba fricasà a fa mal, lu li al e a së sa e a va bin, a vënterìa fela cözi, specialment la verdüra fela cözi a vapur, a vapur a perd nen le proteine, a perd nen ël so ël so contenuto energetico